أفضل الاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية و ليس الى الموسيقى العصرية و هذا لا يعني انني أكره الموسيقى العصرية بل أجد نفسي و راحتي وأجد متعتي في الاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية لأنها تريح البال و تجعلك تسترخي بطريقة مذهلة، و وأفكر بأن الموسيقى الكلاسيكية هي موسيقى مدروسة بقوة و كل نقطة فيها لها معنى و لها تأثير على الشخص أو على العقل الباطن أو ربما على العقل و بالتالي الاستمتاع أو الاستماع لها يعتبر استمتاع كبير و يجعل الشخص يحس بأرياحية.